Tarihi lesdi mai kanjum on sare laamu je numidian. Sare laamu mai do mari tarihi manga be Bo do mari ardiibe maube ha lesdi mai. saare laamu mai do mari daraja ha gite duniyaaru be ummatoore lesdi mai. Sare laamu numidian do nder chi'e laamu mardum daraja be tarihi boddum ha duniyaaru je latti duniyaaru pat do nana be sare laamu mai. ardiibe sare laamu mai do mari aadilaku kanjum lattini be jahogal yeso ha duniyaaru.